Neyb este dun yaj teyën yë este dun tumbë mëdyëbë dun jo'ot këk yëdun jo'ot kë'ëkpë juë yë ji'i kukayëp neyb kanëjën nëyb yë xëjk xoxën y yë bi'i penbë tyam bi'i dun muk kuwa'adëpyëp ji'ib yëdun xa'ajpë akxë, t'sëdyut xodotyë, kon xodotyë yëyë jedun ji'ib kuwa'atëp mëyë jue jotyën.